с участием медиаторов во внесудебном порядке медиатор поможет сторонам понять суть и причину конфликтов глянув в проблему глубже создаст сторонам условия для поиска взаимоприемлемого решения и другие
за эти годы наработан опыт есть положительные и отрицательные моменты применения закона изучен опыт по применению арс другими странами с учетом изложенного мы поддерживаем представленные поправки
закон должен успевать за развитием страны экономики общественных отношений
еще на шестом съезде судей первым президентом страны отмечалось что необходимо привести законодательство медиации в соответствие с международными стандартами это окажет позитивное воздействие на судебную систему
в сенате парламента была создана рабочая группа по разработке
таблица по законопроекту представлена в справочных материалах к круглому столу предлагаются поправки в двадцать статей закона о медиации там двадцать восемь всего
вносится изменение в земельный кодекс кодекс о браке супружестве семье гражданский процессуальный кодекс и трудовой кодекс
в земельный кодекс разрешение споров о порядке пользования земельными участками в основном это касается соседей смежных землепользователей для которых сохранение мирных отношений очень важно
полагаем возможным урегулирование таких споров в примирительных процедурах
предусмотрены и по семейным спорам в целях содействия укреплению института семьи и брака о чем вносится изменение в кодекс о браке супружестве семье
в действующей редакции по делам о расторжении брака суд не проводит никаких действий до окончания одного месяца с момента принятия заявления в суд
предлагается этот срок продлить до трех месяцев чтобы стороны могли еще подумать о готовности принять решение о расторжении брака и по рекомендации суда посетить центры примирения семейные консультации
законопроектом предусматривается что стороны могут после разрешения претензий по имуществу и
этом судебном заседании только согласие сторон
отказывать в принятии искового заявления судьей если имеется заключенное между спорами соглашение о том же предмете по тем же основаниям если об этом стало известно суду
возвращать исковое заявление судьей по заявлению истца по в случае примирения
в ходе подготовки дела к судебному разбирательству с учетом обстоятельств дела судья может предлагать сторонам семейного спора пройти консультации в местном исполнительном органе занимающимся вопросами семьи защиты детства
случаях затребовать соответствующее заключение
по делам о расторжении брака заочное производство не допускать
трудовые споры так же предлагается разрешать в примирительных э в согласительных комиссиях или в примирительных процедурах
здесь важно учитывать что трудовые споры должны разрешаться бесплатно и в этом должна быть государственная поддержка необходимо учитывать рекомендации международной организации труда
в законе о медиации расширена сфера применения с включением дела об административных правонарушений изменено определение непрофессионального медиатора на
любыми средствами связи предусмотрена возможность привлечения специалистов экспертов переводчика есть норма об ответственности медиатора за причиненный вред сторонам установленный законом
установлено что организация медиаторов саморегулируема регламентированы ее функции для медиации вне суда установлен срок до девяноста дней
дана детальная рекомендация и других позиций они имеются в таблице
некоторые поправки мы апробируем в пилотных проектах верховного суда посмотрите динамику медиации таблица и э слайды прилагаются
редакции гпк девятнадцать тысяч семьсот девяносто три в девятнадцатом году более сорока одной тысячи
некоторые нормы процессуального законодательства закона о медиации отдельных стран мы имплементировали национальное право это судебная медиация
новеллы подняли уровень медиации до сорока двух тысяч
наряду с медиацией другие виды примирения как партисипативная процедура и мировое соглашение меньше применялись в слайдах тоже это имеется
цель судов не развитие судебной медиации а обеспечение через указанный вид
семь камней правосудия
пилотный проект примирительной процедуры в суде начат в марте восемнадцатого года
если в пятнадцатом году мир был только лишь по десяти тысячам делам то в девятнадцатом году более сорока девяти тысяч
в судах открыты семь уголков цон ов шестнадцать центров правовых услуг двести шестьдесят семь кабинетов медиаторов которые посетили более сорока восьми тысяч граждан
сто сорок шесть кабинетов адвокатов их посетили более двадцати четырех тысяч граждан в девятнадцатом году
судами созданы условия для медиаторов и адвокатов
что соглашение на ранней стадии процесса более вероятно нежели потом когда процесс набрал обороты
мы считаем правильным увеличить сроки стадии принятия иска до десяти рабочих дней по делам искового производства
на этой стадии судья проводит информационную встречу со сторонами разъясняет преимущества примирительных процедур и стороны на этой стадии процесса могут определиться
не возбуждать дело в суде уйти к медиаторам адвокатам некоторые из них даже на этой стадии в судах без условий мирятся это особенно касается
при содействии судов открыто центров медиации сорок семь семейных консультаций пятьдесят восемь создано комиссий пятьдесят три
в девятнадцатом году окончено судами страны на двадцать семь процентов меньше чем в восемнадцатом году отчасти за счет развится арс
и результаты стат данных за два месяца текущего года в сравнении с предыдущими двумя месяцами девятнадцатого года показывают что эта стабильно цифра сохраняется более тридцати процентов снижения
проект это все развитие примирительных процедур вне суда это медиация это другие
отрабатывали действия по досудебному разрешению конфликтов актуализации семейных ценностей создание дружественного ребенку правосудия обеспечение нулевой терпимости к бытовому насилию оказание психологической наркологической помощи
это происходило в разных судах где рассматриваются семейные споры споры о детях споры в отношении детей и бытового насилия
создание семейного суда обеспечило бы фокус на конкретную семью и проблемы семьи разрешались бы в одном суде
проект профилактика трудовых споров наблюдается снижение
процента успешно проводится пилотный проект по профилактике банковских споров заключены меморандумы создаются при банках комиссии для урегулирования споров с участием омбудсмена медиаторов
количество дел снизилось на тридцать процентов наибольшее снижение в актюбинской области семьдесят два процента все ушло во внесудебные процедуры урегулирования этих конфликтов
к примеру в усть каменогорском суде поступило исков в декабре восемнадцатого года семьсот девяносто семь а в девятнадцатом году десять дел в семейский суд тридцать дел в восемнадцатом году в девятнадцатом году
я желаю успехов законопроекту который надеюсь приумножит мир
спасибо за внимание
рахмет келесі сөз баяндама жасау үшін аппарат және қоғамдық даму вице министрі данияр нұрашұлы есинге беріледі
құрметті қанатбек бейсенбекұлы құрметті депутаттар қатысушылар
елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев қазақстан екі мың
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін сондай ақ медиатордың мәртебесін айқындайтын медиация туралы қазақстан республикасының заңына жұмыс істей бастады
уважаемые участники круглого стола после принятия закона в стране активно формируется медиативное сообщество проводится определенная работа по развитию института медиации
этот процесс выступает в тандеме с повышением правовой культуры общества обеспечением общественности общественной стабильности и и прочности всех социальных структур
необходимо отметить что во всем мире идут процессы реформирования законодательства и практики применения процедуры медиации казахстан в этом смысле не является исключением
министерством проведен анализ состояния медиации в стране
на сегодняшний день имеются проблемы сдерживающие широкое развитие и применение института медиации среди которых первое низкая осведомленность населения о процедурах медиации низкое доверие к ним
как показывают итоги социологического исследования только тридцать шесть процентов опрошенных знают что такое медиация
для повышения уровня информативности и доверия населения к процедуре медиации профессиональное сообщество считает необходимым ввести обязательную информационную беседу
с медиатором на досудебной стадии по гражданским спорам по уголовным делам небольшой и средней тяжести и по административным делам прекращающимся за примирением сторон
работа медиаторов на начальной стадии конфликта позволит более эффективно и своевременно его регулировать снизить нагрузку на суды органы внутренних дел и прокуратуры
второе отсутствие контроля со стороны государственных гос органа
качество подготовки профессиональных медиаторов соответствующими организациями
сегодня профессиональным медиатором могут стать лица имеющие сертификат подтверждающий
прохождение обучения по программе подготовки медиаторов в этой связи предлагается пересмотреть правила подготовки медиаторов с учетом современной реальности
в третьих в настоящее время в казахстане зарегистрировано более ста двадцати общественных центров по подготовке медиаторов однако отсутствует единая ценовая политика медиаторских разработок утвержденные заявки
договора на проведение процедуры медиации и медиативных соглашений а также единый орган ведущий учет обучающих медиаторов и выданных сертификатов
в рамках исполнения пункта плана действий по реализации предвыборной программы президента республики казахстан благополучие для всех преемственность справедливость прогресс и предложений полученных в ходе общенациональных акций бірге утвержденным указом
от девятнадцатого июня девятнадцатого года за номером двадцать семь министерством юстиции совместно с заинтересованным государственным органом выработаны подходы относительно разработки на уровне правительства единого медиа плана по
освещению преимущества внесудебных споров и разрешения споров законодательного определения направления профессиональной подготовки медиаторов и создание единой системы учета медиативных соглашений а также пересмотра требований к профессиональным медиаторам
законодательного определения ставок за предоставление медиативных услуг по конкретным категориям споров подготовке перечня часто э встречающихся вопросов и подготовки по ним памяток анимационных видеороликов основанных на конкретных примерах
и раскрывающих приблизительные расходы в случае обращения к в медиацию создание единой палаты медиаторов в форме некоммерческой организации представляющей собой добровольное объединение центров по медиации
э на основании изложенного хотелось бы сказать что та работа которая сегодня проводится по законотворчеству позволит в целом совершенствовать институт медиации и внести свой вклад
спасибо за внимание
рахмет данияр нұрашұлы
следующее слово для доклада предоставляется председателю правления республиканского общественного объединения национальная палата медиаторов бывшему депутату мажилиса светлане юрьевне романовской
светлана юрьевна имеет большой опыт и знания в области медиации в том числе и на международном уровне она автор более тринадцати научных произведений принимала участие в разработке закона о медиации прошу вас
спасибо большое за предоставленную возможность
доброе утро уважаемые дамы и господа я буду говорить все таки э больше с практической точки зрения
потому что на самом деле как бы есть проблемы которые касаются действительно медиативного сообщества и населения в целом
тех дел которые э с которыми обращаются в лигу потребителей они разрешаются с помощью медиации причем это очень эффективно
так как предприниматели они понимают что медиация является основным институтом обратной связи
то есть вменяемый предприниматель он услышит что не нравится потребителю что его не устраивает раздражает
естественно он э что то предпримет э для того чтобы в последствии эту э проблему избежать и станет более конкурентоспособный
в общем то другого института обратной связи как таковой нет
э если говорить о том э сколько у нас было у нас более пятидесяти то есть пятьдесят один медиатор работает мы открыли академию потребительского образования на базе каспийского университета
с доктором юридических наук светланой павловной мороз которая возглавляет высшую школу права әділет э написали учебник по защите прав потребителей но там целая глава
посвящена медиации процедурам принципам и медиативным техникам и мы считаем что хотя бы в рамках этого предмета очень важно э развивать данную сферу
э и естественно мы м говорим о том что в девяносто первом году была упрощенная процедура рассмотрения спора и за это м э ну и конечно это была тогда не медиация
э но за это был предусмотрен штраф точно так же например как в англии и в других развитых э странах то есть э например в англии
семьдесят процентов всех дел которые поступают в суд э для рассмотрения они автоматически с помощью электронной системы э они идут на медиацию
и если впоследствии э медиатор э докладывает судье что сторона даже та которая выиграет у нее больше э скажем преимуществ в данном споре но она уклонялась от процесса медиации и принятия решения
в процессе медиации налагается штраф и иногда в англии он бывает больше чем э тот иск который оспаривается в суде и этот штраф налагается на ту сторону которая даже может выиграть
то есть мы конечно не хотим шашки
спор но впоследствии судья видит что предприниматель был неправ и он уклонялся от медиативного соглашения э ну тогда это просто было урегулирование спора то налагался штраф в размере цены иска
то есть сейчас нет э как таковых м способов влияния на стороны мало того сама процедура приглашения
э допустим э к медиации она никак не урегулирована то есть и в сейчас тоже э в новом законопроекте мы пока не видим
палата медиаторов если учесть что лига потребителей она м э членство в лиге потребителей для социально уязвимых малоимущих слоев населения э м э студентов которых двадцать восемь тысяч человек больше двадцати восьми
тысяч человек сейчас в ллиге потребителей в качестве волонтеров работают э она бесплатна и пенсионеров то э мы говорим о том что
э все эти люди все эти категории граждан они на безвозмездной основе получают получают услуги медиатора и на самом деле очень довольны
и благодаря вот э тому что мы развиваем этот институт более тринадцати миллиардов тенге в качестве компенсации было возвращено населению за некачественные товары и услуги
то есть я считаю что это огромная цифра и если учесть что э предприниматели самостоятельно приняли это решение
урегулирования спора вы можете себе представить что какое количество дел э оно было бы в суде рассматривалось и действительно это была бы нагрузка еще и на суд
это да то есть у нас очень много конфликтов э вы знаете что суицид у подростков очень развит у нас в казахстане это очень серьезная проблема поэтому на стадии уже школьной медиации
вузовской или любой другой которая вовлекает в решение тех проблем которые волнуют молодое сообщество
то есть если они на этой стадии научатся договариваться я думаю что им гораздо проще будет жить в последующем
э и мы думаем что м по аналогии с россией возраст
должна быть нормальная полноценная аттестация потому что ну что греха таить сейчас сертификат медиатора можно купить за пятьдесят тысяч тенге
то есть и если говорить об уголовном процессе все те кто не прошли аттестацию бывшие м полицейские они стали медиаторами другими словами просто разводящие
а иногда я хочу сказать особенно вот в семейных в семейной можно довести до такой стадии конфликт что м ну это может очень плохой характер носить
то есть не не наоборот восстановить отношения а действительно м ну плохо повлияет на семейные отношения
и я хочу сказать что очень важно чтобы обязательная медиация была в сфере защиты прав потребителей как эффективный способ разрешения спора в трудовых спорах это тоже очень важно
потому что там есть четкая процедура и принципы и а семейная медиация то есть семенйые медиаторы они должны проходить вообще отдельное квалификационное обучение
потому что там очень много психологических аспектов которые затрагивают эмоции человека его душу и там дети то есть вот это очень важно потому что э если говорить
внести в государственный реестр специальность медиатор
по поводу ааа административных дел то есть сейчас мы знаем что если на одной стороне государство то медиация не может применяться то есть она запрещена
я считаю что это не совсем эффективно потому что такие дела как э например неуплата налогов или невовремя
ну какие то задолженности перед государством э есть вообще стимулы для того чтобы э скажем пятидесятипроцентная скидка на
думаю что еще очень важно
по поводу законопроекта э там немного непонятно вот по поводу саморегулируемых организаций то есть это должно э все ммм организации должны быть саморегулируемыми
если да то тогда необходимо э дать полномочия этим организациям для того чтобы они принимали меры и я думаю настало время принять какой то совместный этический кодекс медиатора
э и действительно его подписать потому что э медиаторов становится все больше и не всегда м как бы они м честно работают
и по поводу ммм пятнадцатой статьи к примеру закона э уточнить что такое общественное начало то есть везде очень много как бы этого термина но нигде не понятно что это такое
и э есть там в двадцать третьей статье противоречия то есть где то сказано что в течение шестидесяти дней э процедура медиации то есть тридцать
плюс тридцать если необходимо еще что то а в семейной деяносто то есть чем это обусловлено я думаю что надо в какие то соответствия это привести
и э м у нас есть э м практика связанная с тем что э сейчас каждая третья семья в течение года она э расходится и в среднем брак длится не более пяти лет
я думаю что если и уже практика показала был годовой проект э государство выделяло на это деньги кризисные центры они открывали действительно м э
э оказывали услуги малоимущим социально уязвимым и женщинам э связанным с медиацией и тоже более девяноста процентов э браков было сохранено
хотя вот я на собственной практике э дело в том что у меня тоже на медиативном обслуживании есть э чуть больше двадцати семей то есть это ну вот такая
практика которую я веду уже на протяжении семи лет и э семь лет я сохраняла брак между мужем и женой
у них э родилось шестеро детей и э в конечном итоге где то я подумала что может быть если бы я этот брак не сохранила
вот когда был один ребенок и один год э может быть было бы для семьи лучше
то есть и вот те кто приезжает к нам обучать ну вот из за рубежа не всегда медиативные техники они
под нашу голову под наш менталитет подходят то есть они обучают нас совсем другим практикам которые для нас неприменимы
и поэтому я думаю что необходимо ммм и и по аналогии с адвокатами вот хотя бы на семейных медиаторах которые работали бы при каждом загсе
при каждом суде э выделять государственные средства точно так же как адвокатам которые оказывают бесплатные ну вот услуги адвокатов
я думаю что не надо нам выдумывать велосипед м и так лучшие практики которые на сегодняшний день они э отчасти отражены в нормативно правовой базе
э но вот по поводу госоргана который хотел бы какие то ставки э м ну вот э за работу медиатора установить или еще что то
я думаю не этим надо заниматься надо заниматься действительно больше э внедрением медиации в наше сообщество и начинать это надо с детских лет
поэтому э это очень эффективный институт э скажем разрешения конфликта который м дает возможность не просто прийти к общему знаменателю сторонам но и сохранить отношения на будущее это очень важно
большое спасибо за внимание
спасибо светлана юрьевна
к нам присоединился владимир васильевич
мы уже вот начали обсуждение мы решили владимир васильевич э вопросы задавать обсуждение делать после каждого выступления вот у нас уже
третий докладчик э светлана юрьевна как как непосредственный практик подняла очень интересные вопросы
конечно мы сейчас по ним обсудим у нас в принципе на непрофессиональной основе осуществляет медиацию с сорока лет да
и сам принцип медиации у нас заложен то что человек обладает каким то опытом и он должен привести к какому то мировому соглашению
а на профессиональной основе двадцать пять лет ну с учетом того что он должен хотя бы обучиться
предложение восемнадцатилетнего ну оно интересно мне кажется э конечно спорно интересно да что кажется э вопросы по налогам когда есть
открытая оферта когда налоговый комитет говорит заплатите до такого то срока и мы вас простим там наверно медитировать тоже не надо потому что ну э платить налоги это обязанность
но вы подняли очень интересные темы особенно вот то что вы затронули что зачастую э институт медиации используется для каких то решений бывшими работниками да
на стадии расследования которые или там уголовные дела могут передавать на медиацию это сейчас мы будем обсуждать это в принципе вопрос очень актуальный
но я еще раз хочу сказать что наша цель как раз сегодня собраться нам обсудить потом возможно мы более детально в рабочей группе еще посидим
мы открыты к предложениям открыты к тем проблемам которые на практике чтобы сегодня сделать институт
вот один из вопросов которые сегодня мы обсуждаем
келесі сөз баяндама жасау үшін осы саланың маманы тікелей тәжірибеде осы жұмыспен айналысатын қоғамдық медиатор гүлшарбан мейрамқызы беріледі
саламатсыздар ма құрметті қанатбек бейсенбекұлы және сенат депутаттары
өздеріңізге мәлім қазақстан береке бірліктің іргесі сөгілмеген халықтар
қазіргі президентіміз қасым жомарт кемелұлы тоқаев және облыс әкімі амандық ғаббасұлы баталов әрдайым елдегі елдегі
отбасындағы жастар арасындағы береке бірлік пен ынтымақты сақтау егеменділікті нығайту және ұлттың болашағы үшін жұмылдыру керектігіне баса мән беріп жүр
сондықтан медиация туралы заң екі мың он бірінші жылы жиырма сегізінші қаңтарда нөмір төрт жүз бір төртінші тармағы арқылы қабылданғанымен қазақ халқы үшін жат институт емес
би шешендеріміз медиатордың да соттың да прокурордың да қызметін атқарып отырған
қазіргі таңда медиация институты қазақстан халқы ассамблеясының бір бағыты болып табылады және алматы облысы медиация деген ұғымды
толық біледі өйткені газет бетінде достық үйі қоғамдық келісім орталығында да медиация туралы жиі түсіндірме жұмыстары және тренингтер болып отырады
екі мың он алтыншы жылы достық үйі қоғамдық келісім орталығында қазақстан халқы ассамблеясы жанынан медиация кабинеті ашылып
аналар кеңесі құрылып медиаторлардың жұмыстарын үйлестіріп келеді
біздің ауданымызда да сот ғимаратында медиация кабинеті жұмыс істеуде
біздің ауданның сот төрағасы байболов ержан қалимолдаұлы және сот баубекова гүлназ берікқызы да пилоттық жоба бойынша медиацияны жандандырып отыр
ауданымыздың өзі де отбасынан басталатын болғандықтан аудан әкімі марат мелісұлы да әр
екінші қолымен әлемді тербетеді деп бекер айтпаса керек өйткені ана береке бірліктің ұйытқысы сондықтан мен медиация туралы заңға сәйкес халыққа сапалы қызмет етуді өз мақсатым деп санаймын
біз еш уақытта соттың і жаңағы заңына сүйенбейміз тек қана медиация заңына сүйенеміз
және медиация кезіндегі дау дамайды әңгімелесуі түсіндірме мен кеңес беру жұмыстары арқылы екі
заң екі мың он бірінші жылы жиырма сегізінші қаңтарда і жаңа қабылданғанымен ол күшіне ііі жаңағы екі мың он бірінші жылдың шілде айында енген болатын
сондай жұмыстың нәтижесі арқылы екі мың он екі екі мың жиырмасыншы жылдары арасында сегіз жүз отыз тоғыз отбасын сотқа дейін жүз тоқсан бес дау дамайларды сот барысында бітімгерлікке келтірдік
ал биылғы екі мың жиырмасыншы жылдың қаңтар
ал осындай жұмыстар жүріп жатса да ажырасу тоқталған жоқ
биылғы мәлімет бойынша екі мың он тоғызыншы жылы м неке бұзушылар саны сексен төрт оның жетпіс үші сот барысында он бірі ерлі зайыптардың
бірлескен шешімдері мен ортақ балалары мүліктері жоқ болғандықтан азаматтық халық актілерін тіркеу арқылы неке бұзғандар болып саналады
ал егер осыған сотқа дейін және сот барысында

жаңағы сот барысында жаңағы м э і әлгі неке бұзғандар мен жаңағы сот барысына шейін қазір бізге өзі і өтініш і білдіреді
бізде он медиатор бар кім қайсысы қолайлы соған өз аттарынан өтініш береді
сол өтініш бойынша біз і кей кезде болады айына он шақты кей кезде болады екеу үшеу әртүрлі өзіміз сотқа шейін қабылдаймыз ол сотқа жетпейді
бірақ та бұл медиацияның бір ең кемділігі
баласы болған қазір уже төрт балалы болып жеті баласы бар і жоғарғы оқуды да бітіріп жатыр сонда маған айтқан
бұл сізге келдік өтініш жазып осы і жаңағы ақпараттарға жазылады ма бір жерде айтылады ма деді
біз айттық жоқ бұл құпия еш жерде айтылмайды бірақ өзімізге бүгінгі күнді белгілеп қана қоямыз деп айтқанмын
міне соның да әсері шығар і әрбір і отбасын татуласқан сайын бізде де жүрек бар ғой біз де ойлаймыз ертеңгі нәтижесі дұрыс
келгеніне ендеше берік отбасы берік мемлекет отбасы құндылығы тұрақтылығы мемлекет құндылығы мен тұрақтылығы деп есептеуіміз керек
береке бірлік пен отбасын сақтау медиаторлардың міндеті деп білемін
сондықтан медиация барысында дау дамайлар қазіргі таңда шешімін табуда бірақ медиация барысында менің түсінгенім ауыр қылмыстарды халықтың малдарын ұрлайтындарды және адам өлтіргендерді медиацияға жүгіндірмеу керек
ұрлаған малдарын табыс көзіне айналдырып алған ғой жеңіл оны еш уақытта медиацияға жүгіндіруге жатқызуға болмайды деп ойлаймын ол менің қорытындым
сосын адамның өмірі әр адам өмір сүруге құқылы
оны біреу әлгі жаңағы отнимать етуге ешқандай правосы жоқ деп ойлаймын құқыл емес деп міне осы тек қана сот арқылы шешілу керек деп ойлаймын
бітімгерлік жұмыстың басты бітімгерліктің і бітімгерлік жұмыстың
і жаңағы татуластыру үшін ііі жаңағы медиатор өте білімді болу керек одан кейін сол жерде ол үлгілі отбасы болу керек ол жердегі беделі мықты болу керек
медиатордың ыыы барысында ол өзіне қарама қарсы сөз ала алмау керек
сондай нәтижеде ғана оның үстіне психолог болу керек екі адаммен алдымен жеке жеке сөйлесесіз ғой мейлі отбасы болсын екі тараппен ол көп тарап та болу керек дау дамайда сонда жеке сөйлесіп әрбіреуіне
ерікті түрде ықпал етуіміз керек сонда ғана медиацияның нәтижесі болады
әр і м әр адам өмір сүруге құқылы сондықтан адам
ал этносаралық достығымыз тұғырлы болғандықтан этнос өкілдері ауданымызда медиацияға да сотқа да жүгінбейді өйткені бізде тұрақты ешқандай этносаралық наразылық жоқ
олар сотқа да жүгінбейді медиация жүгінбейді бұл тұрақты осы
жетістік деп ойлаймын
мен елбасының нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласының және медиация заңының тиімділігі адами капиталды сақтап қалу татулық береке бірлік халықтар достығы сіздер мен біздер соның қолдаушысымыз
қолдаймыз әлі де болса егеменді еліміз халқымыз болашақ жастарымыз жас ұрпақтар үшін
қоғаммен сіздермен біздің еншімізде
осыны бітімгерлікке келтіру қоғаммен сіздер мен біздердің еншімізде болады өмір бойы
ендеше қазақстандықтардың әл ауқатының өсуі табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты елбасының қазақстан халқына жолдауының негізінде елімізде отан отбасынан басталады демекші отбасының тұрақтылығы халықтардың достығы береке бірлігі
жетістік деп ойлаймын сондықтан медиация әлі де дамытуды қажет етеді
осыған орай сарқан ауданына қазақстан республикасы парламентінің сенат депутаты сүлеймен ләззат жаңылысқызы арнайы іс сапармен келген
мақсаты заңнамаға енген өзгерістер мен толықтыруларды жеткізу және ұсыныстарды тыңдау өйткені қоғамдағы заңның орны ерекше заң
елдің дамуы үшін де заңның алар орны ерекше
осы жайындағы менің ұсынысым ауыр қылмыс конокрадтар мен кісі өлтіргендердікі жаза болу керек
құрметті сенат депутаттары егеменді еліміздің халқымыздың болашағымыздың қамын ойлайтын сіздер барда тұтастығымыз береке бірлігіміз береке бірлігіміз артып мәңгілік ел болуға алла жазсын
бейбітшілік заман болсын еліміз аман болсын
шарбан ы мырзабайқызына рахмет
өте дұрыс айттыңыз
енді кешірім сұраймын сізден
жоқ мен өзі мінеки жалаң болмасын деп медиация туралы қасымда мінеки болған і тренеріміз отыр жанділдә
осы ең үздік медиатор дегенді алматы облысы көлемінде
елбасының жаңағы ассамблеясының бірінші орынбасарының да құрмет грамотасы бар алғыс хатымен содан кейін мына медиацияның мониторингте сарқан ауданы алматы облысы сарқан ауданына
рахмет і сәттілік болсын бар жерде
мен ы сіз өте дұрыс айттыңыз бірақ та қазіргі уақытта мынау заң шеңберімен кейбір сұрақтар ы заңмен шектелген мысалы мынау ы ауыр қылмыстарды ы жыныстық зорлық зомбылық
мен ана өтініш ретінде айтып отырмын солар кірмесе екен мүлдем медиацияға деп
біз сол үшін болашаққа кірмесін жиналып болып отырмыз ғой иә соны қарап бәрін зерттеп сұрақтарды қазіргі
баяндаушылар м ы сөз айтты рахмет
енді келесі кезекте талқылау мен пікір алмасуды бастайық
регламент бойынша бес минут берейік иә ы қазір
енді ы сөйлеймін немесе сұрақ қоямын деушілерге
қауымдастығының бас директорымын
много предложений мы направили в различные инстанции эээ в том числе и законодательный сектор
три из которых я еще раз хочу озвучить поскольку по этим трем пунктам трем предложениям еще в отражении в э предполагаемом проекте я не нашел
первое это необходимо законодательное определение государственного органа уполномоченного в сфере медиации
сфера медиации нуждается в государственном регулировании предпочтительно это министерство юстиции республики казахстан это позволит
социальные услуги оказываемые в правовом поле поэтому министерство юстиции э видится надлежащим э государственным органом способным регулировать развивать сферу медиации
во многих странах институт медиации курирует министерство юстиции в частности молдова киргизия беларусь узбекистан и другие
правительство грузии разрабатывает вопрос о создании института медиации данный вопрос инициируется самим министерством юстиции грузии
в англии медиация курируется королевской службой в америке создана специальная федеральная служба медиации
хаотично как уже э было подмечено большое количество организаций медиаторов отсутствует общая информация по деятельности медиаторов мы даже не знаем куда мы идем развиваемся поскольку нет единой координации
различные системы обучения которые светлана юрьевна тоже подчеркнула качество оказания услуг медиаторов также требует э проработки при этом деятельность медиаторов имеет огромное значение для населения и государства в целом
кроме того развивается международная медиация для регулирования трансграничных споров при том что медиация присутствует
о медиации в электронном формате без государственной поддержки институт медиации очень еще очень долго будет развиваться медленными темпами
споры возникают э во многих сферах населения медиация может применяться практически во всех сферах
второе создать единую саморегулируемую организацию медиаторов с обязательным членством профессиональных медиаторов в ней
в этом проекте э в таблице я увидел что об этом идет разговор но э детально прорабатывать надо
развитие международной медиации то есть э это по части создания единой э организации медиаторов разработки единых стандартов
критериев оказания услуг медиаторов требует э надлежащей единой регуляции э в нашей республике
в казахстане очень большое количество организаций медиаторов каждое свой порядок проведения медиации свой прайс услуг свои стандарты свои правила свое положение что создает сложности для потребителей для конечного конечной
в республиканской коллегии адвокатов нотариусов судебных исполнителей необходимо обеспечить усилия профессиональных медиаторов
и организации медиаторов для развития регулирования профессиональной медиации для защиты интересов медиативного сообщества и продвижения института медиации в целом
третье ввести обязательную информационную беседу с медиатором информационную беседу не обязательно медиацию а информационную
беседу на досудебной стадии по гражданским делам по уголовным делам небольшой и средней тяжести по административным делам прекращающимся за примирением
киргизский законодатель у себя в законе о медиации семнадцатого года принятый вступивший в законную силу четко прописал любое лицо процессуальное судья прокурор
в конфликтующем которые обратились в суд или там в органы э доводят что такое медиация кто такой медиатор роль медиатора все принципы э положения и так далее
э в испании эта модель введена э таким образом что по некоторым категориям э споров э обязать без обязательного прохождения информационной
встречи ни один э ни одна сторона не может напрямую обратиться в государственные судебные органы по конфликтным ситуациям
введение обязательной э досудебной информационной беседы с медиатором позволит получить
позволит решить информационную проблему э незнания населением возможностей самостоятельного регулирования спора с помощью медиации
сейчас э казахстанские судьи примирители проводят примирительные процедуры с момента поступления иска в суд
при этом спорящие стороны на момент подачи иска уже предприняли меры по юридическому консультированию подготовке иска
э оплате государственной пошлины оплате услуг юристов э представителей тогда как обязательная информационная беседа исключила бы все вот эти расходы у э тех
в италии на сегодня работает двадцать четыре тысячи медиаторов и созданы шестьсот центров медиации
введение обязательной информационной беседы с медиатором в италии позволило снизить нагрузку на судебную систему за год
на целых тридцать процентов то есть граждане и юридические лица получат квалифицированную информационную беседу информацию от профессионального медиатора
предпочтя э процедуру медиации суду
вот эти три основных момента я хотел проговорить поэтому я торопился чтобы уложиться в пять минут спасибо
статья восемь один компетенция уполномоченного органа но по юридической технике сейчас которая в описании закона обычно в связи с тем что
госорганы часто меняются и чтобы каждый раз не вносить изменения в закон мы пишем уполномоченный орган а правительство потом определяет это мин юст скорее всего да возможно это мин юст
а может быть вы сейчас тоже затронули очень интересную тему что вот в связи мы же видим мир меняется коронавирус да
и удаленные системы информационные должны более работать это очень правильная мысль у нас есть
что касается информационной беседы тут вопрос как раз глобальный который мы сейчас рассматриваем потому что вот есть очень хороший информационно аналитический материал то что вы затронули
зарубежный опыт правового регулирования процедуры медиации там и опыт италии киргизии и в зависимости от каждой страны есть
жесткая привязка к судам то что вы говорите да вот сейчас сегодня прозвучало императивную административную силу надо больше давать чтобы медиация пошла в этом направлении
зачастую люди говорят если у меня какой то
здесь есть масса вопросов каким путем пойти для этого мы сегодня собрались
поэтому последующий выступающий я хотел бы чтобы если у вас есть предложение в законопроект его можно дать в письменном виде и на рабочую группу концептуально поучаствовать
сейчас надо поднять концептуальные проблемы потому что у нас времени тоже очень сжато пожалуйста кто желающий
просто я прошу прощения по поводу э налогообложения вот у нас есть предложение чтобы
и очень вы знаете если мы эту проблему решим налогообложения это будет прозрачная то мы очень много вопросов снимем и больше людей пойдут работать
вот э
процесса медиации можно знать очень хорошо процесс но не уметь его применять то есть рассказать галочки поставить и электронно все это сдать экзамены
можно очень хорошо иметь знания в медиативных техниках потому что это только опыт наработка то есть вот знать вообще э о чем гововрит человек и что он хотел бы
э очень сложно вот еще не работает одна норма которая предусмотрена нормативно правовой базой когда мы принимаем экзамены должен быть человек со сторонней
о стандарте который был бы разработан и это была бы профессия
и тогда в вузах были бы действительно аттестационные комиссии и они бы присваивали э ну действительно возможность заниматься этим видом деятельности
но если это будет какой то госорган или если это будет одна я вот за то чтобы были саморегулируемые организации
но не чтобы одна чтобы была какая то конкуренция потому что это опять просто будет структура которая ну
палаты медиаторов республики казахстан председатель палаты
э мы перешли от слов к делу и создали э в иной правовой форме прямо прописали что это иная форма э национальную палату медиаторов республики казахстан
наша палата создана с целью объединения практикующих профессиональных медиаторов имеющих опыт э и регулирование деятельности и координации членов палаты
о медиации и другие сопутствующие законы
а именно э определение уполномоченного государственного органа мы об этом уже говорили не буду повторяться
недавно мы подписали меморандум э с турецким министерством юстиции и центрами медиации в турции у них
обучение медиации э идет в университетах
медиатором может быть э только э адвокат только адвокат
резидент турции говорящий на турецком языке
э что это делает э недоступностью вмешательство в их эээ законность э по медиации и э только можно консультировать то есть если касается это другого гражданина в турции мы можем только давать консультацию вот
эээ обучения проводятся в университетах эээ министерство юстиции аккредитовывает

как учителей преподавателей да э принимают э принимают экзамены ы в министерстве юстиции и выдается государственного образца эээ диплом о повышении квалификации ну
э считаем что назрела эээ необходимость создания палаты профессиональных медиаторов в форме профессионального их объединения на примере палат юридической консультации коллегии адвокатов нотариальной палате с обязательным членством
также считаем что для дальнейшего развития института медиации на законодательном уровне необходимо закрепить обязательную досудебную медиацию беседу с медиатором
по определенным категориям дел что снизило бы нагрузку с судов и позволило бы урегулировать сферу профессиональных медиаторов которые проходят специальное обучение на их начальной стадии
ольга владимировна пожалуйста
уважаемый канатбек бейсенбекович уважаемые участники круглого стола
я во первых хочу поблагодарить эээ депутатскую группу представьтесь пожалуйста жанара усебекова международный институт медиации
э комитет по законодательству и судебной реформе э за все таки взялись за работу да по разработке закона о медиации организовали рабочую группу
здесь сидит владимир васильевич помните еще мы этот вопрос поднимали в атырау это был восемнадцатый год
я еще работая в қоғамдық келісім мы совместно с верховным судом уже третий вот четвертый год э работаем по разработке закона
все что здесь обсуждается это было все внесено в протокол республиканского совета медиации где было поручено рекомендовано ряд государственным органам эээ даны поручения по внесению изменений в закон о медиации из этих пунктов
медиатор деген мамандық енгізілген
и было дано также поручение министерству образования разработать э я вот вчера перебираю протокола вот здесь аждаровна знает перебираю протокола было поручено министерству образования разработать
государственный образовательный стандарт о внесении э специальности медиатор хотя бы пока в виде пилотного режима на базе юридических вузов там три четыре вуза мы это отправили
поддержка я сама недавно вернулась со штатов эээ как сказал эээ жандильда э ажгалиевич действительно там есть федеральный департамент медиации там государственная поддержка выделяются из бюджета деньги
если не будет государственной поддержки у нас закон даже если мы сейчас его примем он дальше не двинется прежде всего государственная поддержка
конечно государственная поддержка когда будет государственный уполномоченный орган
и второй момент это введение обязательной процедуры медиации
это пропаганда э в этом же протоколе было поручено министерству информации вот сегодня как раз сидит представитель самый основной момент это информационно разъяснительная работа
мы сколько можем говорим мы третий год четвертый год заседаем
вы это прекрасно знаете министерство информации
ақпарат болмаса не будет никакой э процедуры медиации народ не будет знать
вы же сами прекрасно знаете же это в ваших руках
разработайте медиа план мы дадим свои предложения медиаторы
в каждом регионе есть свои региональные каналы давайте выступать
местным исполнительным органам дать поручение везде в транспорте в самолете в общественном
сейчас же государство уже эээ гражданское общество же созрело же
люди как будут знать эээ эээ про медиацию если нету информационной работы не выпускаем никаких книжек плакатов буклетов

и вопрос конечно по э статусу медиаторов
нужно статус медиаторов создавать необходимые условия для медиаторов
государственный медиатор болады ма қаражат мемлекеттен бөліну керек
да я согласна качество подготовки медиаторов
может быть это будет эээ аттестация тестирование нужно статус медиаторов поэтому и люди идут сейчас к судьям примирительным потому что нету эээ качества
учесть но мы еще раз повторяем открыты понимаете очень сложно легко говорить сделайте государство дайте денег да
вы сами понимаете ситуация какая и выделение денег на эти цели зачастую возможно и не предвидится
но при этом вы сами возглавляете вот и международные центры палаты и так далее вы говорите давайте больше информации
люди должны голосовать ногами понимаете они должны идти
вот а когда говорит давайте денег я согласен нужно создавать эффективные механизмы
возможно вот сейчас система которая за девять лет работы она не очень эффективна потому что все таки люди идут в суд
идут в суд и нам нужно создать систему когда суд а суд хочет разгрузиться с этими вопросами надо как то возможно вот те предложения которые были нужно направлять в обязательном порядке
нет может быть то что вы говорили э учитывать последующее рассмотрение дел при медиации да когда зачитывают какие то э вещи когда если от медиации отказываются да этот это тоже возможно эффективно
что касается обучения обучения эээ если это
информационная нету информации но это должна быть совместная наша работа
вот наша цель сегодня когда мы собрались найти эффективные способы варианты совместной работы а не просто так дай деньги я что то сделаю
но и деньги тоже нужно выделять поэтому коллеги пожалуйста еще вот
мира жасқайрат профессор международного университета астана я
поэтому вот излишнее урегулирование медиации это большая проблема для развития медиации
чем сильнее мы ее регулируем тем больше она становится на процедуры государственных учреждений и тем больше она отпугивает население это первый момент
второй момент поэтому вот эти вот создание сро и так далее оно с одной стороны конечно
как бы облегчает контроль но с другой стороны оно усложняет деятельность самих медиаторов это один момент я с вами
юристов пожалуйста как раз магистратура не не требует привязанности к конкретной специальности
вот именно в рамках магистратуры мы очень хорошо можем обучать медиаторов вообще не проблема
в плане эээ международного эээ сообщества опять таки говорю для этого нам нужно отработанное международное частное право марат султанович подскажет в кобс е у нас даже нет международного частного права главы
имея образование юриста психолога и медиатора я понимаю все сложности вот этих моментов
они э допустим у нас нет ведь и запрета того чтобы они у нас работали да и аттестации нет мы не можем это все перепроверить потом они на
да они вот допустим если он резидент другой страны а ведь он может подпись ставить эта подпись будет иметь и значение
даже вот допустим россияне беларусы они очень хорошо развивают медиацию и могут выйти на наш рынок нам нужно тогда это отрегулировать тоже
я абсолютно не против говорю что это подлежит регулированию
государственное участие потому что медиации институт не развивается без государственного участия с другой стороны говорите нет это надо развивающая организация туда меньше надо вмешательства
я поэтому еще раз приглашаю вот сейчас мы поднимаем
э либо их снять либо развить да
есть ваше желание которое вы говорите дайте денег дайте это давайте посмотрим как это решить
есть вопросы конкуренции мы постараемся объективно подойти наша задача то что многие сейчас из вас вы говорили вот лежит с девятого года с десятого не обращают
мы на уровне комитета эту тему подняли и мы ее будем развивать и причем оперативно понимаете да
поэтому давайте в рамках рабочей группы будем собираться по аспектам очень интересно
с другой стороны я вот вижу вот допустим э
уровни э уголовных э дел да потерпевших то есть им специально отправляют да возможно на стадии расследования и там бывшие милиционеры быстро договариваются чтобы все это за
медиацию провести то есть возможно здесь есть элементы какие то коррупционные да ну мы должны тоже понимать как мы развиваемся
поэтому пожалуйста желающие сіз
я договорю минутку можно что у нас есть очень большой вот слой те же нотариусы которые в качестве медиаторов могут достаточно
эээ это нотариус это юрист сделки в отличие от адвоката который является юристом клиента и вот эти моменты нейтральности
да там есть там там нужно только вот тоже урегулировать в законе кое какие моменты спасибо большое
қанатбек бейсенбекұлы ііі жаңағы бізде мен медиатор болып істеймін біздер істейміз біз непрофессиональный болып істейміз
дей тұрғанмен біз ешкімнен ақы алмаймыз сондықтан да бізге көп келеді ғой деп ойлап отырмын қазір мына і қарап жатқан жағдайда осы дөңгелек
тренер қасымызда отыр курстардан неше қабат өттік ііі соны удостоверение ретінде бар ғой удостоверениелер сондай ретінде жасап берсе
ал одан енді мынау бізге келе беретіндігі сол м төлемақы төлемейді ешқандай әлгі ештеңе төленбеген соң
еркін келеді екіншісі құпиялығында ешкім оны білмейді бұл семья үйіне де шақырады кейде бұл семья і ажырасып жатыр ма татуласып жатыр ма ешкім
өзі бар бұрынғы кезде ақсақалдарымыз ақ билеріміз ақ осындай нәрселерді шешкен
апай сізге бір сұрақ бар
сіз енді мынау айтып отырсыз ғой өте дұрыс көтеріп отырсыз мәселенің бәрін осы уәкілетті орган болу керек пе болмау керек пе
ана азамат айтты жаңа көп былтыр да біз естігенбіз алдыңғы жылы атырауға барғанда жаңа біреулер керек дейді біреулер керек емес дейді сіздің көзқарасыңыз қалай енді сіз де істеп жүрсіз ғой енді мен
ол да керек басқару керек қой біреу керек жүйелі түрде жүйелеу керек қой керек
бізді семинарда ғана жинайды бүгін мен бақыттымын дөңгелек үстелге келдім өткенде прокопенконың дөңгелек үстеліне келдім кішкене көптеген э информация алдым өзіме мысалы мына кісілерден қандай бағытта әлі де істеу керек
мен медиация туралы заңды жаттап алғанмын өйткені мен мына жасымда біреудің алдында ұятқа қалғым келмейді және істеген жұмысым әділетті болсын деп ал енді олай жүйе
бір рамка жасаса ол дұрыстау дұрыс емес шығар
то есть я говорю возможно с части сильного контроля от уполномоченного органа когда он будет полностью контролировать систему медиации это уже
переведет на какие то государственные жоқ ол дұрыс но оказание содействия на стадии развития безусловно нужно
это нормативно правовые акты дұрыс это информационно это деньги надо из бюджета выделять это думать о системе подготовки специалистов да о взаимодействии внутреннем поэтому на вот этой стадии
жасқайрат ханым регулирующий орган это раз момент второй момент когда случилось на востоке одно чп с одним медиатором
прокуратура восточно казахстанской области отправила всем семидесяти организациям запрос состоит ли у вас такой то медиатор в реестре медиаторов
то есть управлять эээ не сколько управлять не сколько контроль уважаемая жасқайрат бұл жерде регуляция координирующий орган нужен
на сегодняшний день мы не знаем количество проф медиаторов раз мы не знаем количество
одан кейін біз қазір медиатор медиатордың жағдайын ойлаватырмыз да біз медиацияны ойлауымыз керек жалпы мынау қоғамға керек медиация қызметін
медиатордың жаңағы і қорғалуын оның жаңағы ы есебін оның жаңағы төлейтін ол жағын ойланбауымыз керек біз анандай жалпылама келген кезде медиацияның қазіргі мына заңның жұмыс жасауын жасауымыз керек дұрыс мысалға
біз қазір мен енді бірталай айтып кете салайын да өзімнің ойымды біз

статистикаға жүгінеміз әр уақытта
выполняем работу значит мвд
пять тысяч двести около вот этих прекращенных уголовных делах участвовали медиаторы я не верю не поверю этому пять тысяч двести чтобы они там сидели участвовали
медиаторами там выступали следователь там а опер там кто еще там этот посредники помогайки вот это все
они получали не тридцать тысяч вы согласны да
тысяча долларов стоит
медиации вы сами знаете спор в конечном итоге приводит к к преступлениям
а если неразрешенный спор обязательно где то оно аукнется вот в этом и наш результат

по несовершеннолетним искам интересам семь процентов составляет

с участием медиации
бии решали бий был а на один округ на один волостной значит округ там или село один два бия
а мы хотим сделать там несколько тысяч медиаторов они все биями не могут стать
конечно понимаете
и количество преступности тоже не сравнить с теми эээ прошлыми веками там этот поэтому над этим тоже надо подумать надо
спасибо юрий андреевич но мы как бы должны понимать что и в уголовных вопросах тоже есть э элементы
просто решают вопросы ну грубо говоря это коррупционные дела которые скидывают на стадии следствия и решают ее там
и они возможно и не дают нам проводить полноценную медиацию это элементы которые мы должны учесть
я просто коллеги хочу сказать что мы сейчас будем завершать потому что у нас есть еще процедура награждения давайте еще я дам э пару выступлений пожалуйста
сейчас вот можно да пожалуйста
предусматривается приостановление исполнительного производства в связи с проведением процедуры медиации и последующее его прекращение на основании заключенного сторонами медиативного соглашения
здесь какие то сомнения э все таки возникают и о том что по конституции если вынесено судебное решение то оно носит обязательный характер и оно обязательно на всей территории республики казахстан
а по этой норме получается что если идет э стадия исполнительного производства ну скажем там частный судебный исполнитель
то им дается возможность вместе с другими сторонами э заключить медиативное соглашение и пересмотреть э исполнение судебного решения
тогда возникают вопросы а в чем тогда обязательность
семейно брачного вот я тоже вот хотел обратить внимание все таки эээ сам цивилист и вот э посмотрел на поправки вот статья семнадцатая вот эээ расторжение брака супружества в регистрирующих органах
на сегодняшний день наличие несовершеннолетних детей однозначно эээ является препятствием для расторжения брака в органах загса ну рагса там и так далее и только в суд
э сейчас мы хотим этот момент пересмотреть и говорить о том что если есть вот медиативное соглашение в котором решены
очень простая э схема расторжения и прекращения брака
э мы проводили анализ вы знаете даже сама гос пошлина в зарубежных странах во много раз превышает ту гос пошлину которая есть э в казахстане
у нас очень легко разводиться
и вот э и мы пытаемся да электронно проблем нет и разводитесь и все поможем и и в данном случае вот эта медиация в данном случае еще больше облегчает процедуру прекращения брака в этих отношениях
не надо этим увлекаться я
кто из родителей в каком размере будет выплачивать алименты на содержание детей
э во первых вопросы связанные с алиментами это если кто то ну уклоняется
если ни один из родителей не уклоняется и не собирается уклоняться от уплаты детей зачем его признавать алиментщиком да и
и говорить что вот мы в этом соглашении обязательно установим кто из вас будет алиментщиком как он будет платить алименты в каком размере и так далее

говорят проблем нет мы верим мы он будет помогать
проблему вот эээ представим себе ситуацию с одной стороны государство с другой стороны э субъекты и медиатор из за рубежа приходит и начинает показывать как республике казахстан надо вот решить этот вопрос
здесь мне кажется тоже надо подумать может быть и не стоит так э допускать на наш рынок иностранных медиаторов особенно э в спорах когда участником медиативного соглашения будет республика казахстан
вот я вот в турции когда был у них даже вот
проблем правильно много поднято да
э части скажу что медиация надо понимать что когда спор внутри семьи начался уже они думают пойти в суд
и на стадии встретился опытный медиатор и сказал вы не спорьте вот давайте муж будет платить а ты алименты будешь платить не надо спорить
и он урегулировал этот вопрос и тогда они не идут в суд
здесь элементы конечно надо вот у нас очень опытные юристы но тоже увидели какое
в мажилисе он проходит и все вопросы которые будут возникать с участием государства мы сделаем отдельный институт в котором судьи специальные административные судьи будут и там тоже элементы медиации тоже предусмотрены
поэтому коллеги и еще раз повторяю э возникает масса вопросов наша задача сегодня эти вопросы поднять
я просто еще раз хотел сказать что к сожалению э вот э ләззат э жаңылысқызы участвовала в соревнованиях получила небольшую травму поэтому
этот и разрабатывая вот этот закон мы должны в принципе сейчас затронуть еще одну вещь информационную
мы должны больше всплеск дать информации показать населению что институт ай медиации сегодня выходит на другой уровень и мы здесь подключим и прессу мы подключим и правительство эту работу мы проведем
пожалуйста у меня очень коротко представляйтесь потому что мы уже завершаем
э максатов нуржан э докторант
будет ли это эффективным инструментом спасибо
э я предлагаю посмотреть э раздаточный материал
там есть таблица есть слайды где идеограмма в которой сказано как только ввели э институт судебной медиации и
как только стала судебная система заниматься пропагандой медиации у нас э по динамике со ста выросло до сорока двух тысяч медиаций в суде и
его надо дорабатывать поэтому вот сегодня наш комитет эту проблему поднял на круглом столе
я сейчас хочу предоставить слово владимиру васильевичу представителю комитета
да спасибо прежде чем канатбек бейсенбекович подведет итоги хочу сказать
вот за этим круглым столом спасибо всем вам собрались наверно пожалуй самые заинтересованные люди в поднятии этого вопроса
вопрос действительно очень сложный вопрос
происходит но у нас есть свой веками накопленный богатый опыт
мы говорим о том что институт медиации конечно же у нас имеет огромные перспективы
мы с первого года когда начали заниматься этим вопросом конечно же ставили вопрос и о том что сферу применения медиации надо развивать и на стадии досудебного расследования
нас поддержало правительство но до сих пор никаких шагов не сделало
судье сулейменовой которая вместе с нами с первого дня которая работает в этой рабочей группе и только вот вместе с вами мы наверное до должного уровня доведем наш законопроект
я считаю что только при тесном взаимодействии на основе опять же повторюсь всестороннего профессионального изучения данного вопроса мы добьемся только ожидаемого результата и институт медиации наконец то найдет свое весомое
мы проведем здесь рабочую группу под моим руководством
у меня просьба значит у кого есть конкретные предложения э мы будем уже если кто то приехал ну издалека
э с других городов я не прошу приезжать сюда можно будет вот сейчас мой помощник встал можно взять у него электронный адрес прислать
я могу даже попросить что руководители все заняты можете не приходить пришлите специалистов которые с вашей идеей
жанар жолдасбайқызы үсіпбековаға алғыс жарияланады
гүлшарбан мырзабайқызы қалиеваға алғыс жарияланады